هو إني إنتقلت من القراية للخدمة على خاطر تبدلت برشا معناها صار وليت عندي استقلاليتي استقلالية مادية استقلالية لروحي معناها حتى شخصيتي تبدلت برشا وليت نتعامل مع العباد تعلمت كيفاش عبد يكون معنها لاهي بروحه كيفاش يكون بخوفيسيونيل كيفاش يقدم شنيه ينجم يعمل في حياته.